Am ankapobeny e, gn raha hanitsika andavan'andro o da misy da fahandro safako <noise> Amerikanina aby. <noise> Ohatsy n pane cake, <noise> ny slopijôy, ny tarte à la citrouille, <noise> gn steky, <noise> gn ny atody endasy, <noise> gn ny hena am mofo dopay, <noise> gny côte leve. Izay aby zay. <noise>